Misaotra anao, tsy haiko izay ataoko raha tsisy anao. Tena efa ela aho no niezaka nitady vahaolana tamin'io resaka io. Fa raha tsy teo enao a, dia mbola- angamba mbola nitady ela teny foana ihany. Fa enao teo izao de vita ilay izy. Tsy nampoiziko mihitsy, misaotra betsaka re a, Andriamanitra hanampy de mifanatera amin'ny vady aman-janaka, de amin'ny manaraka indray.